أفضل أن أكون رسام <hesitation> لإني بحب أن أرسم كل شيء بحب أن أرسم فراشة بحب أن أرسم حوت ، بحب أن أرسم أسد، بحب إني أرسم بيت، بحب أن أرسم عروسة كل هذه الأشياء بحبها بحب أن أرسم بسة، بحب أن أرسم كلب ، كل هذا كل هذا بحبه، بحب أنا أرسم كل شيء.